:Yee' zorn on <hesitation> 'da-' zorn :daa or nmor-' 'yi 'o or no zorn on :ne-a 'de :on 'bli 'gbu an :porluh-a dih. 'An family klehkpeh :on :ne-a 'o bo :on no-a <hesitation> an 'de-di boi' :on :ne-a 'o :on bo :mor a :dhe-dih a taa dele' a taa dele' a taa <hesitation> son-a' dih zi-dih 'on 'dei' kpon :yeh :daa dhi 'o een kpon :yeh :daa dih :yee' eh :mor zorn 'jeh :nor 'o. eh mor zorn 'jeh :nor 'o. Jorwor: :mor 'on 'dhe-dih :on :za jeh-a 'blo a vorn 'kpunnu 'kpun 'de a 'bli yard deh+ <hesitation> pani-a' :or ne-a 'o a gboba dih-or dih :kpeen: :yee' or :mor zorn :zon 'o or se 'yi-dih :nmor. :yee' zorn :zon 'o. :yee' :mor :an 'bhorn :on 'ye zorn 'jeh nor-a' :ne-' :yee' mor-: nyor+-: a 'bor jeh-a 'do 'kpa :gwie: 'i, an po-' nyor+ wlu+ zon+ bo, wlu+ :en se-a 'yi-dih :nmor a po-ih nor 'zorn :mor :on po-ih nor 'zorn 'suh, :yee' zorn 'jeh nor 'ble, :yee' eh :se zorn 'jeh :nor. Jorwor :mor taa :na 'da mu, :on 'bei' :on :yeh-dih ken :mor :on 'ble deh ;de :on pa-dih za 'o :on 'ye-eh on 'nyi. :an-a <hesitation> 'wla-a deh :on chehn-a :eh :korn-a 'di :an po-a 'wlii :mor :on 'ble-eh, :za 'o 'wlii-a jeh :on 'da 'on 'bei' a 'yle :a 'ye deh 'na, :mor :on 'ble deh :yee :on dhen-eh, :yee' a dele', eh :mor zorn 'jeh :nor 'o. :eh-: :a 'da-dih zorn 'jeh nor. :mor an :porluh free, :on dele:, :on mu 'da an-a' 'de-di-a 'nynuu' bo a 'dele:, yi 'noror' :an-a'a: 'nynuu' bo a dele: :yee' zorn 'jeh 'o. Jorwor: :mor :on yi-dih: 'noror' 'kpun-nu 'kpun, :on mu 'noror' a vorn, a taa vorn, :yee' eh :se zorn 'jeh :nor. So no-eh :mor :gwlor-nyor, <hesitation> deh an 'da-dih-a zorn 'jeh no :on 'ye or no, :on 'ye-ah no mor-: an-a'a: 'nynuu:-: :mor a ne 'de 'gbu a 'ye dele: <hesitation> a 'ye keleh :on 'be :on kelek on, a ye-eh dih worn or. :mor nyor 'ye or-a'a: teli-buo :yee' or 'da 'an 'de-di 'yle eh-: :dhe dih, :mor nor 'ye or neh :yee' or 'da 'an 'de-di :yle eh-: :dhe-dih :yee' <hesitation> :on 'ne 'de zorn 'jeh nor 'di. :eh :dhe-a dih an 'da-dih-a, 'kwi-a 'da-dih-a zorn :zon :yee' <hesitation> eh se 'de an side bo :ne. Jorwor :mor mor-: an 'de-di :boi'-: a :taa jeh, a :taa 'jlei-dih po-dih, :yee' eh :se zorn 'jeh :nor :on se 'de 'di :ne, :yee' zorn :zon 'o. Deh 'on yubo-a 'do eh neh bo eh' 'o.